Ema sen go ojentu owɛ bashe ambe oyɔk, ema eti ma sene kpa nje ema bwoma ovɛ alum sosai ema bwoma aslum ba enzasi ba wato alumɔ inde embi sene kap alumɔ embi nee fu ozat embi nee kap alumɔ kuma embi nee edeki embi nee edeki na mbi ne gbɛt, embi sene e zɛ gbɛŋ ba onum embi se vɛɛ embi kap embi embi embi maa embi sake <hesitation> ekpa ogonɔ <hesitation> egyɛi egya se kpa mbi ke je ŋara aga alumɔ nɔ mbi kpa enshɛ mbi <hesitation> embi kpa avɛ anje sa fu mbi je ed'asu kuma mbi ne ke fu agaa eme embi ne ke dya, embi ne ke fu aga mbi ke gonasi na mbi ke efam ovat oŋke so we o we oŋko ofa mbi ne ke fu agaa embi ne ke gonasi na mbi ke ciya eyakaci <hesitation> e goi aga ecim ne ke fu agaa ke gonasi na bi ne ke amɛk anyi nɛ mbi ne ke fu aga goisi na mbi ke je goi aga fo embi ne ke fo, ega foo embi sene goi efo nɔ ovɛ egyai soko bo son ko o bo bwop mu o no ocuk emu ko go ovɛ emakpa oŋga fo mu olɔŋ ko je awa mu soo je, je kpa egya mu soo kpa oga fo mu so goi nɔ emu soko we no je awai. Mu koo son aŋge mu lɔŋ ba wai muo je nyi abok na anyi tɛke vɛɛ a bɔta u oga fo mu je awa mu soo je ba so <hesitation> ema ma se we <hesitation> owɛ bashɛ ambe oyɔk ma xsen bwoma esuŋa aga ba ema en bwoma ma seen naase <hesitation> ogɔnɔ ogbose ma na bete ma ko egya ma seen <hesitation> domin mu soko si mukpa ba emu woo we ogyɛru kuma ema ma xsen bwoma onet sa we ogyɛru ba indei ema ma sen we owɛ bashe ambe oyɔk, onet onyi sa ogyɛru saa taba we em'ana ma ba, ema gyɛp onet onyi sana ka cii a kpa eti. A kpa kuma sa <hesitation> ba anyi sa ŋun esuŋa aga be, ko oŋɛ na suŋa aga mu ya anyi nɛwaa kap eneke amma sa zɛ ko ba <hesitation> a kpa enshɛ a ko enshɛ egya dei we ekpa afaŋ ko enshɛ egya. ebi neke afaŋ. Muo mukpaa eyakaci mu so mukpaa amɛk anyi nɛ emu xso ko egya ba to mu xso we ogyɛru kenan ba an anyi nɛ kuma a we ogyɛru sa set sa bwoma ekpa ba waa ya anet sakpa egyaa waa je kpa egya eŋke se si zɛ zhot zhoma oyawo ni enje she na aziŋ to so taba kpa ba kama sen go o wɛ bashe ambe oyɔk ema ma xsen bwoma iri ogaa nɔ kɔ ba domin iri ogaa so taba fu mbi.

<hesitation> xsana shaŋ ogbose <hesitation> a kpa ba, anyi ne kuma á fu ni á je á shaŋ eŋge awa enyina efusha <hesitation> aŋga efoi <hesitation> masama anje ada avai sana taba shaŋ egbose ba awɛci anyi nɛ ka je ka je kpa oŋgɔ nɔ. eni xsa bwoma eshaŋ ogbose ba a je ele eda xsa je ba tɔmu so kpa enɔ mu xso nyi egyɛi be saka shaŋ mu mu saka shaŋ mu vɛɛ mu kpa mu kpa etiɛ je nyina je nyina ejut mu ne enyi emu soko nyina etiɛ ba wai mu woo kpase anet eŋgbɛm be mu woo kpa har ne egbose mu mu soko kpa har ne gbose mu ma mu ko saka kpa enshe muo ko okobo onyi mu soo <hesitation> o kpam ogbose mu, amɛk anyi nɛ embi nee ciya kama <hesitation> enyina egya obɔk e xse ze ze be, e ze eze eŋke shaŋ ema ele nɛ embi we na awɛci sa nyina egya obɔk, ambe pyet ancu embi e na mbe ambe ejin ejin embi we na mbe ambe efusha aŋga foi embi we na mbe ema ma gode ma kona sosai domin <hesitation> embi we na mbe eme abeme, <hesitation> embi konse adida. Kuma ema ele nɛ. Emuo yo anyi ne ka set no otombɔ ni xsa bwoma sa ya otombɔ ni ba ka zit alɔ sa kama ema <hesitation> sen we owɛ enbashe ambe oyɔk ema ema ne ma bwoma ovɛ alum fa ema ke neki alum na ma ba set eŋgeke se go ovɛ nɛ ema seken le ne son eŋgeke omodei ma je ed'alum ma ne alum enje embi sene ke ekap nje alum anje embi sene cii kap enje sosai embi cii kap enje enui wato alum enuiɔ á naa bewu onet xsanaa taba xsana taba taci onet be na bewu onet amma saka ba taci mu eŋgeke á na ka taci mu no <hesitation> mu xso taba <hesitation> ba wai wee ciya eŋke na mbi vɛ vɛɛ mbi xse kpa kuma ba embi ne ke kpa enɔkɔ ko da ya ke elaŋ enjɔnjɔnɔ e nee ke be zɛ ebwosa agaa mbi senee kana nɔ amma ko enshe egya dei embi nɛke adidai sa zɛ nɛ eni nyi ko enshe gya. kuma <hesitation> embi <hesitation> embi wee kap eŋke egya eneke amma waa makpa á goisi acɛ ambɔmbɔnɔ asak ambɔnɔ xsa kpa oŋgɔnɔ acɛ ba acɛ mbɔ na a kpa enshe naka <hesitation> ŋara.